Pos no ei estau a Bélgica, peru quandu ei estudiau francés, nel estitutu o ena escuela d'idiomas, mos palravan delos mexillonis con patatas fritías, combinación estraña ondi las aigan... i tamién tienin muchus pratus de carnis con verdura, avíaus de hormas destintas. Dentri los postris, amás delos sus chocolatis están los sus gofris, el postri más d'ellus i que me cumprin abondu. I alogu, las cervezas belgas d'abadía sonin delas mejoris del mundu. Pa mí, las más güenas sonin las duplis o las triplis.